تحضير سندوتش سهلة يا اخي اليك الطريقة خبز شوية شرايح جبنة شوية طماطم ورق خس مايونيز وكاتشب ملح وفلفل سوي كله في <hesitation> الخبز ده ومبروك عليك كل لحد ما تشبع هذا هي طريق واسهل طريقة لتحضير السندويتش.